ډیری حیوانات په ډیر وچ چاپیریال کې د ژوندي پاتې کیدو لپاره ښه تطابق لري. یو غوره مثال یې اوښ دی، چې کولی شي د ورځو یا اونیو لپاره پرته له اوبو څخه ژوند وکړي ځکه چې دا وړتیا لري چې په خپل کوهان کې اوبه ذخیره کړي (په حقیقت کې زیرمه شوي غوړ). په نورو صحرايي حیواناتو کې کانګارو موږکان شامل دي